Ii kja̱xin ixi refri chóntani na ína kja̱xin ixi siín refri yéhye na ntsíntsina a vece la a̱ntsí jína ri refri jnko refri jié kixin mé xi̱kaha mé tjacha tꞌinka tsjé nkehe tso̱ para koha nkehe tso̱sáhña ixi xi̱kaha comida a para koha nkehe ixi comida nda para koha nkehe tso̱hen la ina tsꞌe̱nkani ntaha tso̱kin ixi xro̱xé la ína tsꞌe̱nkani xro̱xé tsinchekjichoni na tsꞌe̱nkani hielo tsi̱kia̱ni bolsa jinta la tsꞌe̱nkani cogelador para tso̱cha̱ tsꞌóna hielo kixin para ri hielo na ina tsicháxi̱hi para tsókóna inta sabor na inta ixi jnko nta toxé na jina tsokuinkánki ri hielo tsókꞌónaxin ri refri a na ka̱xin ixi ina tsókꞌue̱nkani toxé tsꞌe̱nkani ko̱ja̱ tsꞌe̱nkani jamón quesillo kixin xi̱kaha mé tsjacha pa kuenté semana ri nkehe a para tsókjuacha tsókjonieni kuenté samana koha nkehe tsókohen kaxin ri refri na tjínkiṭsa̱ ixi tjinkaoni tsókjuichꞌenani. Gelatína na ina tsókonchexróteni jnko sobre de ri inta na ndá tsókuichénani ri gelatina na tsókui̱kia̱ni vaso tsókuiani na tsókona tsókocha ri gelatina tsókjoniechoni ri ri taha najj, na jitsé nkehe ixi kjé sin la ticháxi̱hin nchekji sin jinto a nchekji sin nkehe comida la ri refri la tsókjinkiṭsehe sin ri ijié e kixin mé xi̱kaha mé a̱ntsí nchekin nkehe ko tjacha tꞌinka itsjé nkehe ke jnko refri intsí la tsjachaha méxaṟ imá náxrjón kixin kja̱xin jína tsókꞌue̱nkani iso boli ri gela ri refri para tsókocha ri ñao imá sóa la tsókjonieni ri boli a na xi̱kaha ri ñao a na jína tsichꞌénani jnko nta na tsókuakian jnko jarra jinta la tsókjuacha tsókjuacha tsókuinchenkin kixin kixin náxrjón kin tsókꞌuichoni o̱ jnko nda̱kin la ma náxrjon comida la koha nkehe tsókohen tsókjuacha. Jamón na tjacha tꞌinka hasta quince ñao depende de ri xi tsꞌaxiteha ri ixi fecha chónta a la jína kja̱xin tso tsoo ntaha tsókꞌue̱nkachoni kixin koha nkehe tsókohen itsjé sin chónta ndoe̱ refri na kjé sin la hasta tienda tjasin nchekji xro̱xé na jína tsꞌe̱nka sin á xro̱xé na jugo la donde nekehe tjinkaon sin la tsjacha la xi̱ka mé sinchekin ri nkehe tsꞌe̱nka ti ó tsꞌe̱nka̱ sin an náxrjón tso̱kin jitsꞌi sin ndá ri náhí la má sóá ri xi̱kaha ticháxi̱n xi̱kaha mé jnko nkehe kín tsókꞌui sin a.